Oka ni dun ifu kushi man ni ng gege ya koje ikweyi ko zani aba ya korore ki ikpo kikyashi ni ebe mani ozani abaya ikpo ka kyashini bioni inkamo aha ni bebe manman ewa kabo kaha weho shoshini ni itikpi kini oyoko kikpo kakyashi nogo gwu wole ogwu ogwo akpo wole itikpi kini akpo woleni oyaya towu shimi oya yimu koya shini ana kwona kpanu ni oya bio yo go olekozani aba fu shoji ba lu itikpi kini olu ogyoya towu oya towu oya vanu kiyama kwe akyo bifunu ogyo ya kyo ni irin i iya oyayana yayi hola ona hola a owu yawu febye oya gbiyo kobobo gbiyo ko bobo woji apiio onwa apio ayibo apio efu kpoza nwashika noya fayi yashoni ogyo fayi isho no wu oze oga yo yayi sa oyisa oyako ome oya vanu kohoha oweni aba iko ka kyashi baya ni oya wona ni oma aba kwano kikpo ka kyashi owe nwashika ikyikyo oyagbo lamuni aha ongmo ngmo Ongmo ngmo mani oweri aba yoni oma ayo wo lamu kome pa hun <noise> ayogu mo aba kwo na kikpo kikyashi ona kikpo kikya shi mani aba tobobo obobo hun abata moji aya byize yawa obi ize wa aba ya bigaba gayi ga ikipi kini ogiga aba yina ayina aba yi hola ayihola nowu ge bye oye aba bi yo kibobo yawa bioni inkani onwa yawa nu ano yawa ni ce awiiyo ko onwa yawa nu ano yawa nii ce awiiyo ko bobo nye niwa koya ni itipi kiino okpo gbayi oyi shifu hun oya zishi omene ni aba yogu mo obobo kalakpa obobo kize obobo mani ya zishi wako kamo hola kebeni bio yende ni aba showoho ni lalo owoho ayi nyikini oya gege yaya ama ona kikpo kikyashi mani owishi zoze danu enoni veneno ishi shishini vogye ene konose amo ase ba yeyi hola ba kwotu kowe nabaya har eno yasha oya wona kororeni ona kikpo kakyashi wona ni ayin gyeho kin oker ogye ihiri konese dwa yinso kin gaga yingye kamo oya kwona lalo oku oya wozani ase fore abamo ona kikpo kakyashini lalo ona ikpo kikyashi ozani aba dani ish. Sosai anu ma kiyinu itikpi kino yo bobo kalakpa yita ni oze oyisa owa nani kpokikyashi hola ohola ogawu yaga wu wa wuga wuwa owa yope lanu oyo pelo oya pranu pianu oki shobita ki hola akukye gakiga yawo oko shishini ki zishi ke okukye wa ki wa lo ki gyoma gyoma gyoma oki shobibata oki ga yawo oko shishini yawa owa febye oya meye hin ya yola yola ni ofebye aba yogu kamo akwakwaona akwakwakoni wo lamimi wa j wa yola ni oma oyola mani ishishini ikpo hun no gyo yakyo hun ama na kyoni ya gbo yageye ogeye ga tagye ebeni ishishini akapona dayi leke ke ama yi leke ba yimu ka kwakwana ni akwakwani ishi nwashika agbakyo ebe kokyo ni awawene bayimu ishishini ko kamo ayina halo shini ozishi ni ayosa akwo ogi yiwa owa awayo ko ako anano ya zakahin ifu kona ni aha gbo ko kaha kalago kokuni ona kish kapani woye la owozani ine oyaze ase ya fa tokunu yare oya zishi danu azishi vowe ko kano o oza ko kwokwo hun wani oya zishi danu neneshi zishi kotata ome agbayi neneshi la. Ozani alago bomo alakpa obobo kize obobo kize mani wo bobo ko hola pya sa lalo so zishi ozishi ome ashoshi ko rore oba fo takunu ato nga ogbogba mo ngmagye ikyeniman in mozani oyani ogbogba mo ngmagye ikyenimn in mozani oyani oshamotu ama onya ni gishi ko kulo oya ya pyee oyisa owama olabamu pa alaba nu komepalo oyisa owama olabanu pa alaba nu komepalo ogyo mo <hesitation> ona ni afore akukuye ki pyiyi komepa akadawo kamo ayo adunishi yo kotata noma onya ni wonyi niya ni zishi yo kotata nioma onga ni wonyi nya ni zishi ya kotata noma onya ni wongi niya ni zishi ya dakyala pin ya gege ya kwona kikpo kakayshi man la onya ni zishi ya dakyalo oya gege ko kwono ki kikpo kakyashi man lo owona nni ya yimu ko yishi ho danu zishi pin ona oni ya zela ishi mani ogbayayi kozani ng yama kamo ozani in gege yaka ikweyi kona ki kpo kikyashini oma ishi mani akiba hagye mani akiba hagye mani bafo oka ni y wa ohobu ni.